Ɓe ummo laawake, ammaa nebbam timmini, tomotan heddi ko mi yaha mi soda, mi tokka layi mi soda wakkati dilli.